أني ودي إني أصير فنانة مشهورة، هذا هو حلم حياتي. أما أني في الرياضة ما أفهم شي صراحة. أ- وحق يعني الرياضة حق اللي يبغي يسويها يعني هذي مو من صوبي. رغم إني أتمنى يعني إني أفهم في الرياضة لكن خاصةً المرأة يعني صعب اليها انها تصير مشهورة في الرياضة، فالفن أسهل بالنسبة إليي.